<noise> Raha izaho manokany aloha de gny mihira no tena tiako, ny antony tsy miasa loha amin'igny fa de efa mihira avao tsisy fiasan-dohako firy fa de efa mihira mihira; fa gny mianatsy zava-maneno mbô se concentré aho amy raha ianarako igny.